الحكايه تبدا كيفاش، أول حاجه ما ثماش حتى عالم خال من الفقر، علاش، علاخاطر ربي خلقنا طبقات، الوقت اللي نكونو الناس الكل عندنا الفلوس نحس أنو الحياة ما تنجمش تصير هكاك وما ثماش نظام، بينما عالم خال من التلوث معنتها باش نتنفسو هوا نظيف باش ناكلو ماكله نظيفه، باش نشربو ماء نظيف، يعملو الحياة هاكاكا تتكون أسهل، علاخاطر الأمراض باش تنقص برشا و باش تنقص برشا.